Yëdun este këp yë xëjk, xëjk ëjt's dun ya nyaj xa'atyë ko'o bi'i yë winbujëp bi'i myoj wysëp këp bi'i dun yajxon bi'i dun jawëy.